Raha tena hoe tsy maintsy misafidy aleoko mihaino hira. Ilay mihaino olona miresaka lasa ohatran'ny mampatory dia raha ohatra hoe izaho no mitondra dia ohatran'ny tsy mahafinaritra raha izaho indray no lasa matory.